മനമ് ഥിനേ ആഹരമ് ലോ സേന്ദ്രിയ മരിയു അസേന്ദ്രിയ। അന്നേവി രന്ദു രകലു മദദദി സേന്ദ്രിയ ആഹരമ്। സേന്ദ്രിയ ആഹരമ് രസയനലു ലേകുന്ദ പന്ദിന്ഛ। പോദുഥുന്ദി പോശകലു യകുവ രോഗ നിരോധക। ശക്ഥി പിരുഗുഥുന്ദി കോന്ഛമ് ഖരിദുഗ ഉന്തുന്ദി। സഹജമൈന രുഛിതോ ഉന്തുന്ദി തകുവ മരിയു। ഥജഗ ഥേനലി അസേന്ദ്രിയ ആഹരമ് പുരുഗുലോ। മന്ദുലു മരിയു ഛേമിചല്സ് ഉപയോഗിസ്ഥരു। കോന്നിസാരലു ആരോഗ്യനികേ ഹനുകരമ് ഇന്ദുകോന്തേ। രസയന ദുവര പന്ദിന്ഛിനപോദിനഥി തകുവ। ഖരിദുഗ ലബിസ്ഥുന്ദി കോന്നിസാരലു പ്രേസേര്വേ। തിവേലു ഉന്തയി യകുവ സ്തോരേ ജയഗലുഗുതരു। ഇവി ആരോഗ്യനികേ മന്ഛിവി കാദു।